Ny radio, ny télé, ny gasety io zay lafa misy fietraika amin'ny fanabeaza ny zaza misy fiatraika amin'ny fanabeaza ny tegna ka io zay la raha raty aby miboaky aminio eo la raty koa anaizay ny sain'ny anakitegna, raty koa ny zay ny saitegna, fa i la maro ny raha soa miboaky agnaminy eo la soasoa manaraky anigny koa ny andohategna ao oo, igny ro raha hitategna isanandro ao ka, igny no raha hitategna matetiky ao ka.